Wurei mi wurei jogu wurow inti lummoh banyina amma inti bu jukugu yir bakwara koh da nyangu kinong daga jogu wurew se lummoh in ti tagu tah tangu mildi su chuyeiy toh ainihi yit tu ln ningai arayo mi har zuwa yokoh. daga to yaku in pero nungu har yokoh.